Ingokchiet kongen chiit chii, amu kongerook chiit nyii, kolapat koche kotorok kochenge amitwogik amu kikonai kole pae, ko ngokeer chii ake ne ma- ma- ma ingen ko meleen ma kolapatchi, ko ingokchani anyun ko ng'am amu mautyeen kora le menye, amu ndi ma ing'en chiit nyii temanyoni koot, temanyonii kaa, imuuch kwaketaat ako koi kotoko mu koi koroot koo nyii kora, sasa ko tiny ingen koot nyii ako ng'en ako ng'en chiit nyii nepae akong'en ang'ot koot nepo, amu ntimaingen koot nepo, taisupi chitukul.